Yo nganagni léminé bé arayini arayé npo fana, o kouna missilmo gna, missilmé fini dantanto yéyi, missilmakhou ké ranta timéné koungama gna. Fi fana lémmé gnanaŋa a na mada npaba korossi, a na tou nanti. i yanda nthiara a ni doro, i gan khawa kébé a na gnaŋi da, fi filandi andara nthiounpou; a na nthiounpou ntou, a nthiounpou nan tou, fi sikandi an takha léma, bawoni takhaléman nkha, a kéfini sounpou gna, yo fi sikandi séli yougo gna gueunaŋa yougou khoré, angagna douna lowolowolo golgna, golgna ta gnonki a na biré téye, nké ga rono gouné, npaba di nbagandi ma débé npalé, a tinda lémé nti namou ata npay télé gouné, i ya sofo fili koŋanda ma siko, sikandé ké, filo fi fana, a ta ngana daga gouné angana méni gni, bané sou gadi godon tami bagandi ankhana ngodo tami bagandi. Séli fo gantamakha lenki a na fo mourou khoubané anda na ri, bané filandi anga ro soro nokho ta mané mé séré andiga kori mé famounou agna magna. yo sikandi ké kouna lada npéyou gna, kou fili ada kouya khotondi makha, a ti dourkhoto kouya dé angagna nokhou sou <hesitation> angana dou korossi kou sou a tounkanala ya, angouné ké anta biténé. Ndi npaba conseilli ntérinka, loyé ndi nbaké nakha gouné presque tankargué siné, alhamdoulila rabil alamina, yo nkha dagni léminé bé toŋono, ni kouya koŋanda, fi fana a na wouta gnimé, a na ma da npaba, parcequ séré lanta gnana, fini nakhati douna, filo kou andi rina filo kou allah ndi kinaŋa douna wouyi allanda tagana andana ri, arsékhé alayanan da tagana anda na ri, mais barké a na kitta douna ana allah makha ga kinaŋa kha ana mourounou yéré ya, bon kouŋa kéta alors, fignani wo ganagni lémounou nconseiller wona, oni conseiller ké khané kama kou kamma koi. A na ma da npaba tou, a na nthiounpou nda khati ntou, allah biguéni a na tou wala séré souga khoro kou nokhoŋa kéta woga kébé simana anta lésséméné.